Pues taja choko ja porque a xeetniiñu ja ka k <hesitation> endo porque xepreparar ja taja xe'exi horre ta tiempo vitnaa tee horre akun davi tee vaade'e kuuichi jiaa kua'anxi tendiukuxi ja kaaxixi xe'endexiku frutalndo xe'endexi ku itando ndiaa jiaa tee vaade'e xeeinxi xiidona'axi jiaa tee ki'inxi nuunu'u tenyuuka xede taakaxi tee horre ja chiiva'axi comidaxi naaka'axixi tiempo atiudaana ja kaaxixi.